Ñy fomba fiasany ñy tournevisy moa aminy ñy fañodiha ñy visy. la mazava tokoa roahy fa ñy tournevisy natao hañodiha visy fa reñy ñy raha natoka hañodiha ñy visy, ndra manaoakory manaoakory ñy fipetrakiny ñy visy lafa ñy tournevisy avao ñy natao hangalà azy.